Toetsy <shushes> ny ñ'andro an'ejipit'añe: Misy ñy hafanà noho ny ñy haintany aminy ñy fahavaratsy, manahakanjao ñy fisiany <shushes> ñy tsioky mafana ka tsy zakany ñ'olo ka manday arety, misy ñ'andro mando avao, manintsy tampoke bakeo koa mafana tampoke.